El-igho uboya sabor de-ghon-ghon hel obun wel gha guale bu wel yan yi sho yalu wel na mi gho yolu oshiu wo yemhen wel gha mhe bu wel yanlu wel mhana mi gho yalue wil do khio mhan nor ria ria oni wel na do kere wel gha mhen gho wil khon mhan nor ghon ghon wil na mhen gho wil do khioman nor ria-ria wil mhen gho ona dia wel omhan nel mhel na bhe gha omhan nor wan wil gha bhe gio gha gbu wel gbe omhan no mhen gho sor wel omhan bhe mhon sole irio emhen gho dia eguiu wel sabo yalu wel u-ya-lu so agbegbua yor uwwl gha gha tie wil mhen gho wel do gha ti onona wel gha gbelo koto emie keke naluo ayaluo na ayaluo na awel ok enemina inia aluole ezi bhe ro e-e-giuwe luo wel lar tay eyimeluo mel la wel gha yan luo wel wo sabor luo tor luo khu wo sabor gbotiti but mel ghu yan luo mel egime sabo bhe lue sel mel bhe lue sor and elegiu wel bhe sabo bhe lue se wel na gha omhan nor wan Alue mhe guo na gha rie ghon ghon nu-wel but amie wel ghe whe gha mue na negbuwe ebhani emhen gho na gbe gbe egiu we ghi mhon se gha ghon ghon wel gha wel wil gha shie ezor gie gbu wel amie no mhon e fo enomhan abhe mhon sole ebho bho bol ne dia bhu wel bhe bho we wel nu wel dia bhe bho ebha wel yanale wel ghe oko yon ebho so ronia ighone yan yale ba uhu koe obhor shie bho ho-ho ya leba bhu zala and enaba layan le uhu kpani na bho yo mani gho yale ebhe se-mhi rokpa ewel khere khae o ya se gbe erio emhen nagbo na dia. Irio emhe gho irio dia agbey gua yor aila ria nor bugbe yor ebu wil riri gba mhon oo gio gba su wor rion wegba ria ria bambhen gho wel ghu kere dagho ebho ne mama sowel ba luemhi efili gho kua eye bhani wel gba kere egu <hesitation> wel gba ke de ibiwa lu wel bhor bhe se bhani wel bhe kere oga wel bho bhe khi bho ghi bhe khie na ghi mue kpen aa bhe gha gho igho wel gha kere eneso we ghalue mhi wel khian wel gha sel bhani wel kede efili gho kual eghini wel gha ria ria igho o yor mhan gho igho but uhel mhan lue wan igho ghi luo wel wil khon mhen eghe nu wel gha tay sel wil ye sor amie enomhan amue gha rio wi simhieghe amhan ye mi gho ya gbelo ghe ebhani ona gbo mhan gbe se no bua e gima miehi nor diamo bhe gbe wel gha mio mhi nor diario wel gbe oni o gbo mhan gbe bhor egheni wel gha tie e o. Day igho okue ro nia emhi bhi nia kue dor sunu ogha khawe bhe gbe ahuoselo bua emhi nor diarior eghi emhi ni ma yan kie wel ma mie bhe enagbona iruo meh daghe bhe mhen ghi amie ni gho ye but wel gha mhan ghi gua ye wan khian bhe mhen kho okhi yu wel khi omhan nor mhan khi lebo lu ewan ajusti ya lele lemhi gho na wel gha dirio lele nuwel gha kpokpe gbe yi emhen gho oghian le ghi khie nomhan le bo lu amio mhan ni gho ye bhe bu wel bhe mie mhen ghi sel irio we yan bhe lele mhen gho sel gho wel wel nu we yalue gio buwel mhen sel onio kpa mel tumo dor dor ghor igho o ria igho o rierie egiu wel mie se wel yan luse egiu we mhan mie se ghe lu sor so that hu wel ghe dor khio mha na wel ei igho nor bhor tay gualor omhan wek mhan ye lie gho igho kpa emhi hia re-re kpu so ewan o e ma yan mhon bhi shi gho